والله اللون البرتقالي مابه مابعرف لون غريب ما لا هو أحمر محبب ألى القلب ولا هو الأصفر الكناري الحر ما بعرف ما عاجبني البرتقالي وما بيتبادر إلى ذهني أي شئ بخصوصه بحسه هكذا لون ما إله معنى فاظي.